A za ndraiky maraindraigny za mihinagna mety eo am'cinq cinq minutes ake foagna satria mbôla magnenjiky mandeha mianatra iny de somary tafihina malakilaky ai fô am'mantsagna ndraiky mihinagna eo am'quinze minutes de amin'ny aligny eo ho eo am'quinze minutes koa zany mba mihina de ny fitambaran'izay moa zany eo am'trentr cinq minutes akeo fô isan-kerignandro arakaraka an'le andavanandro fô raha kaontina zany le agnatin'ny andro araiky igny de mety eo am'deux cent quarante cinq isan-kerignandro ake zagny za mihina.